Okuhaburwa Okurungi nkwenakafuna, nkafuna bagamba ndeke amarwa kandi amarwa nagarugaho. Ekindi bangamba ngu ndeke abakazi na baisiiki. Abaisiiki nabwo ngerezeho kubarugaho baitu omubwire obwomumaiso boona, nyakuba mbalekeirekimu obundinamara okufuna omuntu omu wenka atti owenaikara nawe <hesitation> nkatekana naawe, tukaikara hamu tuteikaine abandi boona nenigya kubirugiraho kimu ebyo'kusiyana.